في ظهيرة أحد الأيام، بدأت لعبة طفل ما بالتحدث وكانت لعبة دب صغيرة وعندما نطق الدب قال أنا هنا لأكون صديقك اندهش الطفل وبدأ يتحدث معه سرعان ما اكتشف عالمًا سحريًا مليئًا بالمغامرات والألعاب معًا خاض مغامرات مثيرة، ممّا جعل الطفل يدرك أن الصداقة الحقيقية تأتي من القلب حتى لو كانت مع لعبة.